נשאת פ־מדינה סג'ירה פיהא תוואזון בין חיאת האדֵאָה ואנשיטה אג'תמאעִיה, נאס כאנו טִיבּין וכִּתעאונ בעְדהא וג'יראן דאימאן כּידִירו תג'מעאת בסיטה, מדינה פיהא טבִיעַה זווינה שווארע נציפה ואסואק לי כתעמק ברִיחַת תוואבל ואלפוואכה א־טאזֶ'ה, כנת נחס באנתִמאא ואמאן, וכאנת טְפולתי מלאנה בּלחט'את בסיטה ולאכּנהא דאפִּאַה.